Da tena mahery zany ny ririnina any amin'ny faritsy avarats'i Japon miaraky amin'ny oram-panala. Fa mafana kosa sady mando ny fahavaratsy. Hita matetiky koa ny rivo-doza ohatsy amin'izao ny tifon.